غاح افضل اختيار عندي ضعف فلوسي ، لان الفلوس يمكن غاح تحسن من حياتي وحياة عائلتي والناس المقربين مني ، وغاح توفرلي كثيغ فرص وبنفس العمغ ما تختلف شي ، وهمين اطيق اساعد الناس اللي تحتاجني واكون ويقف معاهم باسوء ظروفم.